Mahakasiky e fagnehoan-kevitry koa zany, <hesitation> misy fetrany izy gn'amignahy aloha, misy zany e raha tokony azo rohogny misy e raha sy tokony ho rohogny, ndre misy zany gn'anisika hoe demôkrasia io mba misy fetrany avao koa gne fahalala mizaka zany.